No tuu um tuu naisi näide hindä meelest näo ilosambas võõpaminõ vai tegemine. Et värmit hindä nigu ilosambas, ku sa periselt olõt. Noh, inämbüisi um tuu mehile miildümises, aq, a või-ollaq, ka noh, ma'i tiiäq, hindäle parõmbat tunnõt tetäq, et sul um hindätundminõ parõmb.